كيف يمكنك إعداد طبق سلطة فواكه بسيط؟ أول شي، قطع فواكه الموسم مثل التفاح، الموز، البرتقال، والبلوبيري. بعدين، اخلط الفواكه مع بعض في وعاء كبير، واضيف شوي عسل أو عصير ليمون حسب الي تحبه. وأخيراً، إذا تحب، رش شوي قرفة أو نعناع مفروم على الوجه